<noise> Yɛwɔ mmoa bebree wɔ hɔ a, bɛtumi ɛsesa bɛho, bɛhonam ne su no. Ɛyɛ ampa deɛ, yɛ nokorɛ. Mmoa bebree tumi sesa bɛho. Bɛwɔ aboa bi te sɛ Kankankrodo. Kankankrodo yɛ aboa bi a ɔno, baabi a ɔwɔ no na ɔfa hɔ su. Nti ɔwɔ baabi a hɔ yɛ ahaban mmono a, na asesa ne su no ayɛ no saa. Ɔwɔ baabi a hɔ yɛ akokɔ saadɛ a na wasesa nsu su ayɛ no saa. Saa nso na aboa bi ɛte sɛ Kotrɛ ɛne ahunahunamma nso, ɛno nso, me nimdeɛ kakra mu no saa mmoa no nso bɛtumi sesa bɛhonam. Na ade titire paa ara ɛma saa mmoa yi bɛsesa wɔnhonam ne sɛ, deɛ ɛdi kan, wɔde bɔ wɔn ho ban. Sɛ wɔhunu sɛ baabi a bɛwɔ no, bɛ nkoaa bɛda nso a, ɛyɛ a na ɛde haw ne amanneɛ bi brɛ bɛ. Ɛnti wɔsesa wɔn honam ɛne afoforɔ ɛyɛ pɛ na wɔde abɔ bɛho ban Na afei nso, sɛ wiem nsakraeɛ ɛne ɔhyew bebreebe a seisie aba wiase nti no, ama mmoa nso bɛsesa bɛho ssɛdɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔbɛtumi agyina hyew ɔne ewiem nsakraeɛ aba no ano.